Fomba fandraho akoho ho'añao. <noise> Eka tetehy avao i akoho iñy an da andraho anaty rano asia sira miaraky sakaviro atao masaky soa da mahazo akoho rony añao <hesitation> zay. No tiana atao sosy izy da anga- lañao eky iñy rony iñy da ahia sôsy miaraky vôtàby miaraky tolongo zay. <noise>